ماهیان ډیر ډولونه لري چی مشهور ماهیان یی آ شرک ماهیان دی ،تور ماهیان دی ،سپین ماهیان دی ژيړماهیان دی ،ابلاک ماهیان دی ،فارمی ماهیان دی ،زینتي ماهیان دي آ اوهمداسې نور